ابغي اعطيكم رقم تيلفوني. طبعاً ويا فتح الخط هو صفر صفر تسعة سبعة ثلاثة، هاذا فتح الخط مال البحرين. وبعدين رقم تيلفوني ثلاثة تسعة ستة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة. هاذا هو رقم لكن عندي رقم ثاني هو رقم البيت وهو واحد سبعة سبعة تسعة واحد خمسة تسعة خمسة. بس ما عندي ارقام غير اعطيكم ايها.